un da bira lo cio bu'are sa lo cio bu'are maro cio zun han wian cunu mi han wian cunu mibin lo zunu onni a sununɛ we a vɛra lo ma wɛ lo yi wa birini ma wɛ toni nɛ aro vɛ ma wa don to hin mi ma do'uwa baro lo bu'a za lo bu'are za nɛ han a benɛ we a zeni ho wan maro a zeni ho wa mara hin ma dɛmɛro aro yan lemi a lemi cio